<hesitation> Gnignahy zao e, <hesitation> le <hesitation> agnisan'ny mahaliagna agnahy zao e, leha fomba fandrahoagna corréen lasopy ôhatra le fan-fananaovanjare ramen regny de leha <hesitation> leha fomba fandrahoagna f- ôlo à Etats Unis ankagny hamburger koa, de leha <hesitation> fomba fanamboaran'ôlo en Allemagne ankagny <hesitation> gratin agna pomme de terre.